إذا تبي تتعلم لغة دديدة وتواجه صعوبة، حاول تخصص وقت بسيط كل يوم حتى لو عشر دجايج جربوا تستخدموا اللغة بأشياء يومية مثل متابعة فيديوهات أو جراية مجارات حط لك هدف بسيط كل أسبوع وحاول تتكلم مع ناس يتكلمونها، أهم شي الإستمرارية حتى لو كانت خطوة صغيرة راح تلاحظ الفرج مع الوجت.